Ore sia, ti'i nayun te ya' membiya sowon tana, to apa tu ya' ngulan lumbarn tetu lumban, lumban tu ya' ngulan lumbarn ore kumanku, ore wo kawuyaku ya' mo kalupandodo mbuya te'e. Te tono katu wuya to kun wi ngondo tikus sia rane tonto ngonto wi lumban te'e to ya sompe ro mayeti, ya' ma apa ye te reri hiariri <laughs> te ore lumban